Nakutaxí da'a tiuté ihojan nani nridó ján, nani hu ju <hesitation> hu nani ninró nani kuli nani yatá, ajan nani solí.